നമ സമന്യവദ മുജിര്ദു ഐനു കിക്കിലിന പതോന്ദിപുഅ। ഔ ഇല്ലദ കി അവദു, ബൈകു ഇജന്ദ കര്ദ കി അവദു, കചേരി ഇജന്ദ കേലസദ സ്തലത കി അവദു, കേലവര അലേമരി കി അദിപുനു। നമകു ഇല്ലദ കി അഗത്യവദിപുനു, ദയപന്ദ നമകു ഇല്ലഗു ക്ōവര മുക്ത്യവദിപുനു। ഭൈകു ബോക കര്ദ കി നമന ദൈനന്ദിന പ്രയനഗു ഉപയോഗ വപുനു। കചേരി ബോക കേലസദ സ്തലത കി നമകു കേലസഗു പ്ōവര മുക്ത്യവദിപുനു। അലേമരി കി ബേലേബലുന വസ്തു ലുനു സുരക്ശിതവദു ദിയര ഉപയോഗ മല്കുവ। ഇ പുര കി നമന പ്രതിദിനദ ജിവനദ ബഹല മുക്ത്യവദിപുനു।